أني منيح فالسباحة نجدر أنط فوج المية بسهولة، أما في عاصفة بحرية صعيبة بكل، يلزم تكون محترف في السباحة ويعرف يتعامل مع <hesitation> يتعامل مع الأمواج وعلوها ويعرف يتعامل مع الحالات كان في غريق وهكي.